ها نظن أني نحب نولي ممثله مشهوره مشي مؤلفه، علاش، علاخاطر الممثل المشهور ديما عندو فرصه يمثل <hesitation> مثلا حتى تصير كبير في العمر يتبدل الأدوار متاعو أما ما يبطلش، بينما المؤلف عندو أفكار معينه وتنجم تشوفه في أي وقت والحاجه هاذيا توتر علاخاطر العباد يبدو مستنين الأفكار متاعو، وهي سبحان الله مش أربعه وعشرين ساعه موجوده.